Cona penícula de Mary Poppins, quandu los zagalis se van pal parqui conas cometas enos caberus la penícula. Tamién m'arrecuerdan dela praya quandi hazi airi, la genti se poni a voleal las cometas amotejandu'l tiempu, angunas sonin mu polías i colas coloris mu lindas.